<hesitation> Enyonyi neeba nkooto, iyo eyine nambere ekuhika herikoputa neeba etari kuhikayo. Enyonyi zitamburira mubicu hanyima zitwaara abantu baingi. Okute okuteemba enyonyi kutandika kugikozesa oyine kuba oyine ebihandii oyine ebihandiiko ebikukwiikiriza kutandika kuta kukozesa egi enyonyi kutambura hanyima oyine kuba oyine nensonga eri kukutambuza, <hesitation>